والله التلفون ده مشكله كبيره خلاص وبقي شي مهم شديد في حياه الناس وبقت فيه كل حاجه، القروش والمواعيد والترتيبات والمقابلات لكن انا وضعي بيختلف ، حسب اليوم و طبيعة شغلي فيه اذا فاضي بيكون كتير واذا مشغول ممكن اليوم كله يكون حوالي عشرين مره كده